أنا بدي إني اعرض عليه السؤال الأول هو إنه كيف بيعيش حياته في الحاضر حياته الحالية؟ لإن من هذا السؤال بعرف حاضره وبعرف ‹hesitate › دنيته وبعرف كيف يسوي الامور؟ و السؤال التاني هو ما طموحاته وما الاشياء اللي بدو إنه يحققها في المستقبل؟ لإنو بعرف إذا كان هذا الشخص طموح أو إذا كان شخص كسلإن ما بيفيدني.